Härmäq, härmävidäjäq, nääq pruukvaq ummi <hesitation> ummikoetuisi võrgukõisi tuujaos, et naidõ võrkõ sisse püüdäq mutikit: kiholaisi ja kärbläisi ja muid sääntsit hindäle söögis.